कम्पुटरक पार्त बहुत बणै जसने कि हमार इ मोनिटोर भेलिय, कम्पुटरा केस, <noise> स्पिकरा । हसे <noise> पावर सप्प्लाई भेलिय, इअ मोडेम्, मदर बोर्द्, हसे सिपियु । हसे वेब क्याम भेलिय । हसे सिपियु फ्यान भेलिय । हसे कार्ड रिडर भेलिय । पेन ड्राइभ्, हसे हेडफोन्, हसे र्याम भेलइ । हसे हार्ड डिस्क भेलइ । किबोर्ड्, हसे डिभिडी ड्राइभ अथवा सिडी ड्राइभ भेलइ । माउस भेलइ, हसे माउस प्याड्, राउटर भेलइ । हसे <hesitation> स्क्यानर भेलइ, ल्याप्टप भेलइ । युसबी केबल भेलइ । हसे युसबी ड्राइभ भेलइ । हसे जोए स्टिक भेलइ । हसे जोए स्टिक्, केस फ्यान । हसे सिपियु फ्यान भेलइ । <noise> अ एसने बहुत बणइ ।